GPS nina uro onche do fediha asama nm nofal nita wad ope jahale be hef to bohabe yaata be kodun virus be val linde koordinates nye babal hape yaata ko bohabe ifti